Poxnáma ne kadé ciuꞌun ñá ne náma náma kuāán vi nama kuivi náma kuéꞌevi náma ñuchi an vi náma íi dɨvɨ kuthi ko ne kué tsi io nama nakaꞌán ña ne ñéꞌe já vi tokoo i kuthi ñōn ɨjá vid náma neꞌɨn stɨkú ne tsínka kadē tiun ñu ne dɨvɨ niꞌi dóó nkon vi niꞌ pisú gon vi nama ñuchí ne tsínja kadē tsiꞌu ñu niꞌi pisú kon vi kadē tsiuꞌu ñu né niꞌi dɨvañú ngun vi kadē chu ñu neé niꞌi kōꞌo no vi ne idɨvɨ nama neinaꞌnu neinakaꞌán ñadɨvɨ nama kaí a ne puemi kué tsi tsi ja kadé tiuꞌun i ne i dōo ñú né kāde ciuun nú nama yuchí ñan tɨ kaxi thí kada tiꞌunú náma cuthí ñan i ñaꞌa ntɨ́ꞌɨ nama kade tsiun ñu.